Yaponiya madaniyati an'ana va zamonaviylikning uyg'unlashuvi bilan ajralib turadi samuraylar, geishalar, choy marosimlari kasbi urf odatlari saqlanib qolgan shu bilan birga anime, manga va texnologiya sohalarida ham yetakchi va yaponiyaning <hesitation> tozalik sevar xalq deb ham atashadi.